نعم، الفن يحسن المجتمع بشكل كبير، يعبر عن مشاعر الناس ويجمع بين الثجافات المختلفة، كمان يفتح حوار حول جضايا مهمة ويساعد على التوعية، الفن يعزز الإبداع ويحفز التفكير النقدي ويخلي الناس يتواصلون بشكل أفضل، وجود الفن في المجتمع يضيف لمسة جمالية و يعزز الروح الجماعية.